Yoh məni ngə digə kəne ga kənə madaiga gasima gəteya aji ngə muriya ngə aw ngə məri haiyam ali ngəməari laya yo dingə kəma ni najigairə məlum ngə an dingə kəmani najigairə məlum ngə an gaya məlum ngə akula duniya gabadaya erau gətego ng duso aji ngə məri hayam ngəge ng duso gabuan go alli nabiniga nayal kaji ngə nə bəlingo ganalhala masallah yo layago ada harma layangen ngə məmri haiyam yungen kuyi ngagure gəlu nama ngagure garu ngə edakawal dingə migau welagu ngə nainini gədo nuhəm ijaiyafagan <hesitation> bəkengəde naurugo yemnəya layayu haiyamma ngəmərima lugu ngəna gudo nisaiyu gai ngə nijai afagə dan saga nau so afadə dan mujuru Fes ma dangə fau ngumurima mgumuri adinma dangə fan a'a buke atau buke ajingə an gajugu kalashi an gan larsha ngagushin yo dango yo yim ngə yimngə daji nago gafullayal ga gajiyal kula ngəde, ga gamiyal gaji lugu kala ngagu ngəde raiga yo dago-dango akega kare adinarai hiren nga adina ngə ma adina dingə-dingə kəmani najigaiya dan dingə yafugan akula amma daji ngumuri hajam yui ngumuri layama ngumuni juguni yo num lrsha ngə gajugu ngurum nju num gata kalayu yoyə bakema dango karu kəji ngə ajiyanga gabogu alli gabogu alli fill ngə nama kamaidə alliga wute migau ngəde ngə yau yananə yau yamu ngəranga yau ya munu ngenə yananə halartə go dayi ngayo gabodan alli ngoi ngə dango yoyu ngə dingə akula farran salamualaikum